Afei so yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a bɛfrɛ no hyampuu. Hyampuu no ɔgu mu mmienu. Yɛwɔ deɛ yɛtim de hohoro yɛ tim ne yɛwɔ deɛ yɛtim de dware. Ɔtɔ da mpo a deɛ yɛde dware no aa yɛtim de bi hohoro yɛ tim ne deɛ yɛde hohoro yɛ tim ne so yɛtim de bi dware nti hyampuu no, ɔte sɛ saminaa no aa na mmom ɔyɛ nnoɔma bi a yɛakeka abom ne yɛayɛ no ama ne ayɛ sɛ nsuo ne ɔgu toa mu a wohwie a ɔte sɛ nsuo a wode dware firi sɛ saminaa ne bi wɔ hɔ a ɔyɛ aboba nti yɛbɛtim aaka ne sɛ ɔyɛ aboba no deɛ no aa ne yɛde bi akekakeka ho ne afei yɛanyam afra agu toa mu ama no ayɛ sɛ nsuo ama ne ayɛ hwamhwamhwam a wode dware a ɔma wo honam ne tɔ so yɛ kama. Ɔyi wo ho fii nyinaa ma pampane wɔ wo ho nyinaa firi wo ho nti hyampuu no, ɔyɔ saminaa nsuo. Yɛbɛka ne saa. Ɔyɛ saminaa nsuo a ɔwɔ toa mu a yɛde dware ma yɛ honam yɛ fɛfɛɛfɛ kama.